Za ndraika zagny mbola tsy nitarimy biby maro be fô biby anakiefatra fôgna zagny no efa nitarimiky: akoho, dia piso, dia kiva, zay vô vorogno. Zay fôgna zagny no biby efa nitarimiko hatramin'izay.